Më yë dun ech kë'ëxpë jue yë dun më yë xu'utë, në ko'o xu'utë dun kaya'anë kay jue yë du xyakatyë este nëxë'ëp patëp, tu'unëpëty ni'ix nk'oop këxë jadun yë jyat, tununëp ni'ix nk'oop këxë jadun yë jyat tsa'aps y mëdë ambëjpë jëdunt's t'siuch jadunt's ech yë tyuyn yë xu'utë